Ta'ayiɗe ahautan hoto guda ɗiɗi koh tati ha pelle gotel, arannii heɓu hoto mai sai ndesa sai tefa je nandi be mai sai ngata ha gefe sai kauta njeera-njeera seto a heɓe asali hoto je ayiɗe mai, je ndabbawana koh je goɗɗo koh mayo.